<hesitation> Lalitsy 'zao alatsika ohatsy lafa misy andro manintsy, tsy mahita lalitsy miboaky amin'igny fa tsy maintsy agnaty tragno ao i de misy plasy ipetrahany ambony egny satsia m- ny tandrony amin'igny zany tsy mahazaka nintsy, mora maty laha vo miboaky amin'gn'andro manintsy.